Ëntà büté le man sut a l'eva, pìé ël savun, fërté ben bin le man cun <hesitation> rënsé le man cun cun l'eva e ferti ferté ben le man üna cuntra l'autra